Rang turlariga: Qizil, ko'k, yashil, sariq, qora, oq, binafsha, jigarrang, to'q sariq, kulrang, pushti, oq kulrang, bordo, bej, qizil-sariq, marvarid, olmos rang, och pushti kabi ranglar kiradi.